Nako menurut ngoji si, gauku <noise> nako wa sakai oka nege wa sai wa sakai uku langsung wa ojomoka nako wo ma jaike sampe <noise> moi sinoto nege <noise> aje wa ojomol nege i melaka, de aje pokonya tergantung si o kia gauku o kia di akana, <noise> gauku goreng bolo, nia santan bolo, lo duru nako wo santan nege i tahan ua, pokonya <noise> ange moi dika, nako nia gogono so nia gogono sampe ange oka nege <noise> manege je dadi oka o nia ojomo, nako gauku manege <noise> pokonya sam tara bole nia gogono sampe <noise> sam sinoto <noise> jange joata manege i dadi oka ua, soalnya gauku mane kan i tekana ua langsung i <noise> i mela, apalagi gauku igono e manege nia akana i mia kanuku ma ange oka je dadi oka ua nia ojomo, soko manege.